زاید یو سوپر هیرو و، خو ځواک یې کمزوری و: یوازې څو ثانیې الوتنه، یا لږه وینا د خلکو په ذهن کې. سره له دې، تل هڅه کوله مرسته وکړي. یوه ورځ، اورلګیدنه کیږي، زاید ور منډه کړي، خو خلک پرې خندېږي. هڅه کوي ماشومان وژغوري، خو ځواک یې ختم سي. بیا، د خپلو کمزوریو سره، خلک هڅوي، او ټول یوځای عمل کوي. ستونزه حل سی.